Geesa mada ataɓɓitina ado yarna dum diya ado bo ya ha itta gene to gene fuddi fuddugo ɓanda nonno ataɓɓitina ɓo do eɓa naange ɓo ɓanda nonno gala ganye vurti duudipat adinga ustugo.